Ore ndekanru ndichi luu ndichi nahua njuina ko'o toro dichi luchi onra chí este uun uni ndui ndichi, noyeninro chi atunga nunguu chitonro ye'e este ndunite ndoni itoro yee nakinan na na kunru chí, atunka totoro atunga unka ndono vina kuu, kuvaru nama njuina kuu jan naruu atun nama atun nanró natuu chinanaro chí atunga este, kundotoro nakunru ndonoi este vanguina ko'o ndono atuu este, naruu atu ye'e nune ichi kundekuru vii.